מייין חלום געבורטסטאג וואלט אויסגעזען בערך אזוי. ביי א טיש זיצט מיין משפחה און נאנטע חבר'טעס. איך זיץ אויוון אן, אנגעטון מיט א קרוין און ס'איז דא באלונען און גוטע עסן איבעראל און יעדער איינער גיבט מיר גוטע גוטע מתנות.